<noise> بحب شهر اتناشر لانو بيكون-بدايه دخول الشتا-وانا بحب الشتا جدا وبحب السقعه عن الصيف- فا-بحب شهر اتناشر